<hesitation> Hanigny tsy heko mahandro ananjy e, mbô tiako hiagnarana mahandro ananjy <hesitation> horita, za ndraiky mahalana e, mahalagny misy zegny satria lafo manko izy io aketo e, fô nisy fotoagna zahe zegny f'avy nihigna izy io de hitako tsara be matsiro be nefa izy io hitako karaha mahiagna zegny mahita ananjy karaha de mahasintogny za zegny mbô te ahay iagnatra ahandro ananjy.